Vao izao no reko fa hisy vahiny dimy hisakafo hariva ao amiko a, antsasak'adiny no ananako anaovana ilay sakafo hariva, ny ataoko a dia manao vary amin'anana aho, de efa any an-dàlana aho de efa mitondra nofon-kena malemy a de ataoko stea- tetehiko iny de ataoko steak de endasiko a, de zay no arosoko ho an'lay vahiny.